Rehefa hanao lasopy an, dia mila an'ireto legioma ireto. Ovy kely an, kaaoty an, korizety an, <hesitation> poaro, tsaramaso kely vitsy kely, dia <hesitation> voatabia sy tongolo mazava ho azy. Izy ireo an, tetehana sy voasana dia afangaro daholo. Atao anaty rano tonga amin'ny haavony, asiana menaka sy sira dia nadrahoina eo ambony afo mandritra ny dimy ambin'ny folo minitra na izay mahamasaka ny legioma. Dia tsy atao masaka be izy. Rehefa masaka dia afaka loarana.